Eee, lafa hametaky sevily moa zay da alay varavara igny, lafa maka avao ategna sevily apetaky amin'ny varavara eo <hesitation> maka fantsika a maka marto la apopoky amin'ny varavara igny eo, la mipetaky eo zay sevily igny, aay amizay koa i varavara miaraky amin'ny sevily igny apetaky amin'ny tolamabaravara eo la fa misy trobaky moa zay anatin'ny seliny igny ao ka, asia fantsiky la pepepehihy amizay a mipetaky soa la i sevily sy fantsiky zany ro mamapy petaky an'i varavara sy tolahimbaravara igny.